شهر أحلى شهور عندي شهر ديسمبر، الله ما احلى شهر ديسمبر <hesitation> اه يذكرني برواية في ديسمبر تنتهي كل الاحلام، اه شهر بارد جوه مريح فيه مناسبات وأجواءه شتوية للإحتفال وحيكون شهر تخطيط وتجهيز للسنة الجديدة التالية إن شاء الله.